ओह, सच्ची? क्या हुआ? अपणी तो कख बात नैं? वो तो बड ठीक बात करणी लगण। ऐसा कुछ बोल दीन क, जैंस आप दुखी हो ग्यौं? आप खुलके बोलण, म समझण की कोशिश करु। हो सकदु कि कख गलतफहमी हुइ। पड़ोस म रिश्ते ठीक राखण जरूरी हुइ। अगर बात सुलझण की जरूरत हुइ, त अपणी मदद करदु।